Aku ora ketrajang pagebluk. Nanging ana sedulur kula sing tau kena lan saiki sampun mari. Aku tetep waspada: nganggo masker, ngumbah tangan, lan vaksinasi.

Saka negaraku ana pirang-pirang tokoh misuwur. Sing paling kondhang Pangeran Diponegoro, pahlawan sing mimpin Perang Jawa nglawan Belanda. Uga ana R.A. Kartini, pejuang hak wanita, lan Gajah Mada, patih Majapahit sing misuwur karo Sumpah Palapa. Kowe kepengin luwih jero ngenani sing endi?

"Aku paling seneng tembang ""Bengawan Solo"". Melodiné alus, lirikipun ngemu rasa kangen lan ngilingaké marang kali lan wong-wong biyèn. Saben krungu atiku tentrem. Sampeyan piyé?"

Kabarhasilan paling gedhe kanggo aku yaiku isa njaga keluarga tetep rukun lan urip cukup. Sanajan ora akèh bandha, anak-anak sehat lan bisa sekolah, uga aku isa bantu wong tuwa. Kabeh kuwi saka kerja keras, sabar, lan tresna — sing nggawe aku paling bangga.

Carane: sing gampang telpon rumah sakit utawa klinik, utawa pesen online nganggo app kaya HaloDoc utawa Alodokter. Yen panjenengan nganggo BPJS, dhisik maring puskesmas kanggo entuk rujukan. Yen Nggawa KTP lan kertu asuransi utawa BPJS, teka limabelsa sampe tigapuluh menit luwih awal. Konfirmasi siji dina sadurunge, lan kabari nek arep batal utawa undur. Nek darurat, langsung menyang UGD. Gampil lan praktis.

Miturut aku layanan kesehatan lan banyu resik sing paling penting kanggo komunitas. Yen ana puskesmas apik, obat, lan banyu aman, warga luwih sehat, bocah bisa sekolah, ekonomi maju. Pendidikan dhasar lan sanitasi uga penting. Sampeyan bisa prioritasake fasilitas kesehatan, pasokan banyu, lan sekolah sing ndhukung kabersihan.

Ana, kok. Omah mbah lan musala cilik neng pinggir desa dadi panggonan suci kanggo kula lan keluarga. Yen ana slametan utawa upacara adat, kabeh kumpul neng kana, ndedonga lan ngrawat kuburan leluhur. Panggonan iki maringi tentrem, nguatake rasa kekeluargaan, lan dadi panggonan kanggo ngelingi akar lan tradisi.

Yo, aku seneng bocah-bocah. Seneng ndeleng padha ngguyu, dolanan bareng, lan nulungi sinau sethithik. Kadhang krasa kesel yen rame tenan, nanging tetep kepenak yen isa nggawe dheweke seneng.

Aku pengin luwih kerep olahraga esuk, umpama mlaku utawa joging telung puluh menit saben dina. Ora perlu abot, mung supaya badan seger, napas lancar, lan pikiran luwih cetha.

Amarga cahya srengenge ngandhut kabeh warna. Nalika mlebu atmosfer, molekul-molekul udhara nyebarake cahya sing gelombange cekak luwih kuat. biru lan nila. fenomena iki disebut Rayleigh scattering. Mula langit katon biru. Nalika srengenge surup jalur cahya luwih dawa, sing biru wis kesebar, dadi sing abang-oranye sing isih katon.

Aku melu nyumbang amarga pengin nulungi nglestarekake basa Jawa lan nggawe teknologi luwih paham logat kita. Supaya swara Jawa iso dienggo ing piranti, ora mung basa gedhe waé. Uga arep mbantu komunitas nduwé dataset gratis supaya AI luwih adil. Mugi manfaat kanggo kabeh.

Aku paling seneng Deni Caknan; suarane khas lan lirike boso jowo. Penulis lagu yo Ahmad Dani, soale aku seneng kabeh lagune ndik Dewa 19, Triad, lan kabeh group band gawenane wonge.

Aku biasane seneng nganggo sandhangan sing prasaja lan nyaman, kaya kaos katun karo celana jins. Yen ana acara rada resmi, aku milih kemeja rapi utawa batik sing alus bahane. Sing penting kuwi ora mung apik dipandang, nanging uga kepenak dienggo sedina muput. Yen cuaca adhem, tak tambah jaket tipis ben anget lan tetep gaya sithik, hehe.

Aku nduweni buku cathetan cilik sing tak hias dhewe. Sampulé tak gambar nganggo motif kembang lan godhong, ana sentuhan batik tipis-tipis. Ing njero, ana tulisan tangan lan sketsa alit sing tak gawe saben lagi ana ide. Menurutku sederhana, nanging endah merga ana ceritane dhewe. Saben ndelok kuwi, rasane ayem lan kelingan prosesé. Ora larang regane, nanging aji banget ing atiku.

Kembang kasenenganku ya mawar. Aku seneng aroma lan werna abang sing tegas; kanggo suasana sepi kula uga seneng lili putih amarga adem lan elegan. Aku kepengin nanem mawar cilik ing pot, gampang dirawat lan apik kanggo hadiah utawa ngelingi wong sing dak tresnani.